डिहाइड्रेट कन खाणों ते...मतलब खाणों बे पाणि ते नितार द्योंण। जन हम ब्लोदन न गढ़वलि मां नितारदन। तेसे क्या ह्वंद कि खाणों पर बे सबसे पलि त नमी हटि जंदि। तेमा खराब बैक्टीरिया नि जंदन, फफूंदी जन नि जमदि तब खाणों मां। अच्छा <hesitation> अगर हम खाणों ते नितारी से संभाली ते रौखदन त तेमां पाणि रौंदे नी। त तेसे क्या ह्वंद स्वो खाणों बिगण्णं से रुकी जंद। स्वो खाणों भी हेल्दी ह्वंद अर एथर ऊंण वला टैम पर काफी लंबा टैम तक स्वो सुरक्षित रौखी सकदन आप तेते।